Misiva, tuisava, jaa vae, jambae, kua reta jaeko labrador, oime ñanoi chihuahua, pastor aleman, bulldogs, bos. bosyero, jae kua aaikuava